ما أؤمن، الناس تختلف بحاسة التربية والثقافات. في ناس تعتقد تشذي، وفي ناس، <hesitation> جربت بهذا بسبب تجاربهم وقصصهم الشخصية.